لعبه نحب نلعبها مع صحابي لودو، أكبر لعبه، منوبولي أما لودو أكبر لعبه نضحكو نشيخو نفدلكو <hesitation> تبدا ضحك و لعب و فلدكه و زعما زعما ننتقمو من بعضنا و زعما زعما <laughs> نتغنششنو من بعضنا، ماحلاها على لاخر ت- تحس فيها برشا جو.